Misy ny sakafo manatsara ny fahitana de ireny sakafo miloko volom-boasary na menamena ireny isan'izany ny voatabia ah ,ny karoty, ny papay, ny voatavo, ny kaky.